Birinchi navbatda, barcha narsalarni o'z o'rniga qo'ying. Keyin pol va mebellardan changni arting, oxirida esa polni tozalang. Tezkor tozalash uchun zarur bo'lgan vositalarni oldindan tayyorlab oling.